To, gam nə kə gontini dotər aa gaw nə ar, nigi, gagan may yakəl. Mə kə danə nigi mə kəw gontəgə to, mə ren ‘waykə. Mə kən gontu sə kən nú, mə rew ren yugəgə. Mə ren ‘wakə wanúú sə mə ge mən be kə ‘way urlə pá ani. Gam nə kə mə kən yúgú, mə ren ‘waykə toore. So nigi, məkən məkən gontu kən nú, ma ma yúgú. Məkən ma yúgú kuma rem ren gakə yakəl gamnə kə toore mə yúgúnú ani, mə za mə reyren bənəgə tomsə. So nigi kə aa, aa, aa kam mari musəpa bə aa be. Gontini nigi gəgən, ko én gawləpá, ko kə aa en gəwləpá rə, gontini maysə danə gbamsə sə ren yew kə nigi sə dá gontu áy gəgən. Gam nə kə niya? Wan ani kamsə kan may musə pa, aa paga rə. So gam ni ani, mgi gontələ wanə gəgən. to bako mən be gontənəgə nigi nə kə. Mə kən waluru liikə dikə ryə. ma gam mə kə dá walə nigi lei kə dikəryə rə. Mə re gontərə, mə rew wawogə gontini rə. Mə re mikə nii ma gontunu ani nə. Gam nəkə nuja, mə dá daw suru liikə dikə ryə rə. Məkə dá daysə liikə dikəryə rə, mən ‘way nigi mən kamú dá aynə kə, ma gáw niya. Wanu səw ma gaw sə da lii sə da nú nə ani rə. Gaw ni, mə re ‘wayka nigi, mə dawduru liikə dikə ryə maso ma, ma, ma kamu, ma yewsə ma kamu. Maza ma sir sə dan ma gatu liikə ani. Nigi gegen mangol, nigi gegen liikətə-nigi gegen liikətə sə rew ləkəgə nusəl nai. Nigi gegen liikə dan sə rew ləkəgə nusəl. Nigi gegen liikə dan sə rew gakə gbamsə ali, nigi gegen liikə dan səw rew ga kə kpal zwakə ryəw ani. Nigi gegen liikə dan so rew gakə nusəl dwáb-dwab ali. sə nétətə ari pat məkən-məkən walə, məkə gontə nigi maewakə ko niya pat, ko nam ya pat may may so da za da ‘wakə nigi ay so dá da təə ən mə mi nii sə məgontə nigi ani rəkə aa kpya də. Mə kə da walə nétə ari nə kə nigi, mə rew gontəgə rə. Gam nə kə niya mə dá walə nétə ari dikə rə kə, mə dá daw də mən be kəkə gontə migi rə. Sə ko wanya kə re dawdə gə ən be gantə nigi, sai kəni daw də dikə ryə. Liikə wanə, mam wanə, mangol nə nétə tə kar abəy bə bərə. Sə dan ma gontə nigi məkə səw nə nétə ari rə kə, kaw minu, nay bay, səw sə ma gontə nigi rə. Gam zum malə nigi bukun mam, zum malə nigi liilin. Tuukə ryə nigi liilin. Tidi zum male nə lemsə ryə pat nigi kə gergə urkə gegen liikə. So məkə dá dawduru netə air dikə ryə rə, are bəkə rə. Sə gam ni ani, ko wanya kə re gontəgə nigi, lailai kə walə nétə ari dikə ryə, ma, gamnə kə nuja? Kə da walə nétə ari dikə rə kə, are gontəgə nigi re. Gam nini ko wanya kə re gontəgə nigi ni kə dawdə netə ari dikə ryə ma. dan so kə ‘way kə yew nigi wani sə kə za kə gontu. Kən kəsə pat, tew sə nigi áy aa nunə ali kənyúgú wan bə ren gaw kə nə yakəl. Mo may mə yew nigi mo za mo gontu sə har nú ay. Mə ren gawkə nə yakəl gam nə kə toore sə mə yugunu nigi áy, mə ren bənə gə tomsə, ko baa ryə ikolumare ryə ko niya rə ryə pat mə ren bə nəgə timsə. Toore ani. To gam ni ani, mi pə təə min nigi kə, aa gə bə aa be. Gam, niani, mə walə nigi liikə wanə, mə walə nigi titə, mə walə nigi zúltə. Pat nigi gegen ani. Gam nə kə kən kirə kunəm, mə sawnə ti ən áy rə, mə re gentə gə nigi rə. Gam nə kə kən kirə kunəm məkə səw nə ti ən áy rə, re ren, re ren, re ren, re ren kún kə. Mə kən watə mə kən yew ti áy mən za mən si sə man nayrə, kən kun, ma reren ‘yalgə, mə re ren ‘yal kə geri nigu áy ay`. Iza i rewren bə səgə titə ari. Ama mə dá walə nétə ari dikə ryə rə, nigi gom gon. Sei dai mə kən walə nétə ari dikə ryə, nə zwakə malətə, titə zwakə malətə ar, titə nusal ar titə niisə dá ganu darga, da liinə liikə sə bal dá day nú ali pat nétə ari sai mə kən wakə mə kən yew ti áy mən za mən si sə man nayrə, kən kun, mə reren ‘yalgə, mə reren yal kə geri nigu áy áy. I za irew ren bə səgə titə ari. Ama mə dá walə nétə ari dikə rya rə, nigi gom gon. Seidai mə kən walə nétə ari dikə ryə, nə zwa kə malətə, titə zwakə malə tə ar, titə nusəl ar titə niisə dá ganu darga, da liinə liikə sə bal dá day nú ali pat nétə ari sai məkən walə dikə ryə ma, danso ma ‘wakə, nigi mani re gawkə wombəl sə re núkə dwab, dwab, dwab, dwab, gam kunəm bə kə ɓawlurə, to nigi mani ay ren núkə dwab, dwab. Gam nə kə niya? Kalu niya pat mən dawduru dikə ryə.